Ҳукумати кишвар нақши калидӣ дар рушди иқтисодӣ мебозад. Он сиёсати молиявӣ ва пулиро таҳия ва иҷро мекунад, ки ба рушди корхонаҳо ва сармоягузорӣ мусоидат мекунад. Ҳамчунин, ҳукумат инфрасохторро рушд дода, муҳити тиҷоратиро беҳтар месозад.